Hma mraguwa tsahghha ana ageah tsaghe kuma gusk elte ba ghame mba aɗɗin tsane to bagh am tsane mbe aɗɗinitsan vaha ngashikena yah ka through guskasftee guskasfte gulleva to vavi dukiya dana ske thide naa akure guskeefte farkwu ngha shikina ana nygh wude na mame vema wude nghante wudeab wudella sai guskefte kuma ɗag meetsenne shine visir eytsane ɗagh hakar gulle sallah dak fije mume dak thirde agh har laya agh thratsa hadi to fatiyi tse inna lana, arayuwatsa fate filse himn ana, ana wuzuhgh skama auwnɗa wuzanagabava az saftso nan saba hanne to gida tsase ngha da kwara ah tserdil she a arzikimba hartsa hava gusketa baɗɗul ba avziki begh guskefu arzikte sicena ana auwaghe kanah tsa zaɗitsaghe tsaghe dan makakh ɗa man ibada kad mane. Ki hasi nagh kamah ɗilda mame, kanah va daghka man ibaɗatsa guskefte, svena zaɗiguskefte kwana farillaha amma guskefte gulle kware shir kwara, kaniktsa masalima hava shina ana, shina bvirna arziki hagh guskefte ama har begh guskefte arziki nawa to man fagheghe ka juwa ɗa mene naina gulle gwagh sakana balla ka zakɗa az guskefte kwara sai ɗelkagha, bala guskefte ke zakda galle kakdigina albarktsone albarkatsa guskefte sane ɗaghene nusanekwa juwa makah sama kaji kaye nikin haji sra augheghe anum rayuwahghu tama ngashike yafi kanevca hangha nam gabava kuma kunek tsa massalma, gulle kuwage man fata kwara kaɗil ɗa una ɗa mame aikin hasiha tunɗa ngha shinkma yafi thinda ana titane ana naishir sulte me ciki civnin mushinci gana thirte naishibe ama, ma bargha ka galle haiz guskefte shina bergh a arzikiha baka guskefte arzike ɗika gawutava ɗa vieva viw guskefte an-ana gobbe kiyama nghk a mania gulleva. Kuma bayan har baka guskefte mane kav mba wahalka dangha ngha laanɗa ba laka ka kwari kwara vagh kwar beghe iznina va ghskefte ngha kwara chi kka ghua kwara kaghua kwar begh aznina va ngaka balava, tiinɗa kwane gusketfe kwara maneke kamaghe ah barkaka ka bash ah ɗigina vana alman kwara kwar pallah vana to agwayallke digingi thra fals vagh dulleka juwa, vilka gulleva beyeka laatsa gu skefteva to shine ah thrafate mmurtsa masatuna to na kwava ghene gulle tsa team guskefte kunaghusha ko zugunha, ama shinki amwute ɗa nai ɗametsa wunde fate kaghana in har naidamour tsa wude fate kagha palla ɗaman shir yafe, shir fanlah fata vagha ɗam nga guskefte kwara, guskefte, ana thama nay ana gannana az guskefte, thrama baza ngha dghava haz guskefte ɗammne same ɗa palava, shir ah saganana makegh n gaka pli ɗamanva ɗilkaɗa mame ɗe hikits dima. Nga laɗaskava, ɗagh gakma nga ladatsava tsutseka wuɗe kwa ɗagh gnɗa ɗambarama nga ladatatsavva to saboɗahaka, varametse tse ladava kuma throma baɗil guskefte duk shikina kwari guskeft kwara manmemtra, thra maikaku make murts a masalma shriɗe mure nga wude tsana digi nava kuma nnga zahga viwa eleguya la atsa guskefte gui ilime kwara kiha ali mane kiha mane nga ndi ag v, nghaka jawa make maleme va ndiava kihana tsa ɗagima kaɗa tsavakutsu wuɗeva, sve kawuɗ kagiɗai skene harka mtsa saghaya kada zakuwe jabuva zaatsama ɗuniyava kakada tihe ɗam lahira sulter vavada dighe ɗam wahallah, maneva gavage teghish masaka, nkusu masaka, tamba masaka, lieghishmasnva, wude fmabaka ma duniya nga laa isa guskefle na tsam tsamkava manevva salaname eyva maneva aziminma eyua gajava zegh thawethagha yan sava menva zaɗiva ah lahatsa iyayatsak ga ɗaɗa nagh zahga baina fata vagha tsakavato keg wahalvane to ɗamdare wudena birr guske fte chikiya kana bala shirva mbetse me ke. Maka ghuz <hesitation> a arzikina begh guskete bala shir ka mbenaya kagha, kaghana digina kana haghane kwaakgharn kana, va vagh gwai lllimetse tsame guskeften kwe magne ka sallah tsake mamkewe ah ngane ste, wainnaka mba bagharka yuwsne haste ma paghaka kava vwar gaskiya to ka jawar a gamvaha, ɗam zaamba rayuwatsaka ammma ngava manenava, harka mbetse ska mtsan wahalka mme nduniyatse tabuka zaalla, tahika dan feke gulle vavada ɗghin ɗam halah, nia babtsa asara makegh gulangha ta ma, aname rayuwa dama giuame, gabane ɗuniyaka <hesitation> ot zaamba lahira, ngaka mbal <hesitation> mba chniyava lahira juwa ɗam wahalka mbal diva thra ie mba duiya da jutap zaa ana la. An feke ba dvka thrantsa mmana, ma wahaka mene magneva throka maikawe nak ware guskafte kwara hah gummne nana laɗa sva, manevane haha zunubiska, skane ali malene ghalna atsavarutsakan sken wude kummgha ska balar ka ka mbadu llimighalna. Bbasai tabakau wahal ju gwai llimina, amma wulah ze tsam tsa wula gajakndizeh guwai llime ze gh gumarkai ne ana halag ɗu wuid ghalna kuma guishinki ɗe guishiki ana anam vuniyane ana yafike ɗegimatsa wnute nga wude ɗamu zadishe a diniva thats ɗuwaka inwa, gwau laatsa vude sema, da kaɗth vaute halgatique kude, kuma kacada ah ka malhaɗa thsagha gulle, mbaɗuka vulfetseva, mba ɗuka ah laaga gul thra ga guskefte tsevo kakaɗa kad mtsa saghaya kaɗa zak ghar shi ne tashiwel nga ta tab za ah, tahiva ɗam fekeva mba wahalka, wusartsakama tsaktun bat hhanaka ve mal duste llimighe achiniva, sve maikew zatar draghake ka wonost kawuzsteva to aska nɗava ga vasarha ɗhar ghaya mandaghar zaa guldarghar ah sketsa wude ahiah amuner kaagha zaghga vajarga thav tgha nga hankalinagh ke kwaraha disik ke si ahfete vasarhava ajju vajar gamenena we shih tere haste kagha shin laa ga vucte samakise ndo rive ska, harka thakagha tse mbetsa kakaɗa ke dighne skne. Kwalmare a la atsa guskefte ni mana bazanan aname juwa ɗuk weshna naa giaghi gida a tsane, tsatsan gida, a zaghe thawetgha nga laghe diginava, ngauyanava, maga balah sam me jimce yamga gullle agidava, mamnta wazzi abuwa atsamaka, naitaruwar mene dag avvine ste agiɗaka juwaka to ng ahata zana, ngaka da naɗa zama ku elmanlse ske kwakwatva, to mamare akeneshin sjena ka ɗaghai kaɗa zau zaa ga karatistse kuma temvave juskifte, vasartsaka ɗaiɗa nga gajava katsakaku tsakte skene skene haka kaka ɗa va ɗigina, kaka ɗa mbal ɗuw ah ihimi skene <hesitation> juwa tsane.